Maccaga manuq e rupai punnana engkaga passingerenna manuq e lao ri puanna ero manuq e macca rupai punnana apaq ero punnana teli lao panrewi nappa engkaga passingerenna manuq e lao ri punnana naulle engka nasabaq manuq e ko napojini punnana teli loni macciori nasabaq naisseng makkada ero telli panrewi